Obwemezi bukakalha, yukanayongera erikulha, nikwenene, kusangwa wukabya wabirikulha ebiyithawa bikabyabinene abana abawabuthire baka kwiyithagha <hesitation> kwe fees eyeriyendanayo okosukuru, abana bakakwiyithagha kwesyagyimba, bakakwiyithagha kwesyangetha, abana bakakwiyithagha kwesyasente esye esyeriyenda okwe okwirwaru wabirilhwalha, bindu binene ebika happening omobuthuku obo <hesitation> abanyweni bawu bakakwihikako bakakurondaya kobuyambi